Vichi ra vaxi na'ama tiempo ñu'oyo chi taku xinaa ra, yiora ñu'un vixi tikua xikua yoo kuñaa iyio ñu'uo, kuñaa xinte yuvasio chininu ra nina ñaa, tatun koo ñaa ta mi yachi ra vichi ra xiaa tuchi kua'a kuaa ñu'uo xiaa takuu ta iki xiami kaana xiika ka xia kana i'in vaxi ntuu inii, i'i koo tiaja xii kani nuni taaka kani ra tantii ra, su i'i nuni taka kanira taku ñaa ya nixiyo chininu, takuu chi'i yuvasio tikuiti xinaara xitu uuna koo vonu kuni itura, koo vonu kuni tikuiti chinari a tantii chinari, a nuni vaa xixinaka xintena ra vichira tixia tikuiti, chiikantu tikuiti vichi ra kixaya tikuiti kani tikuxiari, nu vaatu ra ntaa miri kani ñuñuri a yiaja tii xiari kuaari tiita iku valiri a xiintitua kuaa kokuchiñu kari chi tatuu kani ntee tikua taka kani vichi, taatu xia ninama tiempo'o chi taninu loo ra vaa nixiyo ra vichira tu inii xiaa ñu'uyo ra tuva, itakixa ñuu kani kixia tau limunka taxiarika ku'uri yo'o xia ña'a ya kuu taxia kuua vichira su kokixa vaavia chi takuu takaxi kanikara i'i takuva kani kanii ña'a kua ni tikui ko'o ra ichi tiira mi yuvi yo'o. Taku vichi ra vaxii tu i'i safi ra ku'ura, ku'u tikura i'ita tiso i'i taakua i'i xia veinte minuto loo kura ra tuura xiaa i'i xiatiara chichi kuara taku taka'a xiira ra xia yachi uni semana xiira ii kunuu ti'i cartera ko'oka ichi vaa, ichi vaa xikantu vaxinuntu xikantu i'i uvi hora vaxintura, takua i'i kuvi koyontu tavii kinuu kuvika kakuntu kuvika ra, ika ninama tiempo yo takara suka i'i yuvi kunteova ta xiachi ta loomi xikui i'i ñaa uxi kuiya ra ko'o yuvi nta'ata koo vaakai, ta'a tu'u yuviyo tu'u kavi vaa xikakuntu valintura, vichi ra xaa kua loo kuiyai chininu ra takaara kuvi ka kakuntu, kuvika i'i ntii nu va'a xituo ra kuaaya itu kuaa xia, tu i'ini kani ñuñu itura nisuvika itu kuxiun ni suuka nujuni kuxiun kana, suuka yuvi kuntee tumio kua i'i chi nuntii xiao ua, ya taka xiira ra savana ntavii ra takua takinuu ve'ena nixiina ko'o noticia kuntietu su cuento tatuuna xintu kuara xia xiantu yiuvivantu taku nintejentu ve'eka ra tuvi niñu i'in safi i'ita tisora xiatiara tia taana ta'atu kivi kuntura. Xikora ka'a tuku tioyi teora yaka nisama mi tiempo ya kunteo, ko'oka tiempo kunteo tuka chi taninu xintee yuvasio ra maxinina yoo kuva saa ko'o katoona vichi ra xiara kanira, kuntivara xiñuvi kanirao naku nuju kixa mi sa'afi ra tu kunikachia nisama tiempo ra ta loo tiepo kunteo, ta loo tu kuviao yio tiixia kuo chi i'inii cartera ra i'in taj taata ntiya a vichi tukura i'i tikuita loora kuara ra i'i tukuntichi yaja ra ni sukatuku yaja kua i'i vaxi kani su su'u kani kutiakun xii kua chi tatu kani kivio xii kua, yaka kixa mi yuviyo ninamaa suu ya va'a kuntekao chi ta tioyika nikaa xiao kunteo, ta tioyi nikara kua'ao chi nta'aya ni'i koka nuju kutiakuo kua yio inii kiu, inii nuu va'ara i'inu va'anta ra ikanti tokua tukua kua'a su xinio ta chi kuua yoo ya kuua sa'a xiyo yaka nama mi tiempo yo'o ra, yotii xaa koo taka chi kooka tiempo kunteo chi, tatu'u xini yuvia tukunteo su'uo tee vaka yuviyo ra te'e sixikao na kachio chi, xia xini yuvi nuju ntikua yo'o ra ika ntaa tioyi taa kura xiikao kakuo chi ya nu kuvio kua yo'o, i'i kunuu ti'i ñu'u ntata ntii ta kixa, ta kixa lekotero kixa ñu'u i'i xiatia tiyiru ra maquina kua'a ta kinuu yiuvi ra ikuu xiava yiuvi ra. Su'uka nuju kutiakun kua, ta xiachi kuntuo yu'u itia ra kiira ve'eo kira miyo ra yaka saaka mi yuvi yoo taka, vaxi naama tiempo tayachi xinte yuvasio ta ña'a koo koña vaakai xintenaka nixiina, ni ya kuxinaka xianu naanuna vichi ra koo kuakua ka ñia'a kuxio ni yaa tuuka ntiyo teo vichi ra yaka va'ai kaa tiempo yoo, chi ninama tiempo yo'o vichi yi'iyoa.